Kii cwyak bwe Bangjinghe ki yaa Kasuwa ki tiyen kullendo lam kiriti nung. Ya ki tiyen bukchanghe wo boh chiya chati kanghe bibeiyo, tiyen bibeiyo nin kullen duukar, tiyen bibeiyo nin taa, kanghe taa wo chiya yaakenti chiko kiyeu, tiyenum chinong, tiyenum chari chaka nyo, no chi yaa ri tiyenu ri boh chi ne nawiye loh, kullendo chi tiyene cho wo nyo. No chi boori, nawiye na nyimom no cho kullam ti chike loh. No chi yakchanghum di. so tebbo fiye kanghe chiki kanghum ner nyo. dike min tok moki kiyeti nungheu, don litinin chiki yaam nyo chi tiyenu. <noise> No chi tiyenu ri cho diye bi cham Kasuwa mamti cham tibe betii fo lohbangjongheu, No yaa chi tiyenuu ri, bori ti tikangbo, La- m- m- m ba mam nanghen ti shi ko bwi bo na tikangbo kangheu, kebo nyori mani mati, cho dike chuwo bwi yaa chi <noise> chawarati na boh binen chiko loh we. to kullen bibeiyero kuma kullen bibeiyero no yaa chi tiyenuu ri, yaa chi nee boh bo duum, na bboh chiyam bweibe chiko, na noba a tore yadda boh yaam kwanjereu. Taa- wo kuma mam di, be- dum di kiichi binen kaakukoti kanghe chwyakko. Wo. mana ke natubo tyeu. Eh boori, tebbebo ya tyenuu bhwo, boo chiko loh ri, ya yii wiiche, to buhuwo wo cho tiyenuu wo, buhuwo cho tiyenuu we kula chiko, yakchanghum de, no bohyakchanghum ten di ban dooken buni cho tebbo ma kokari boh binenti chiko. no tebbo bou chikori ma charitoti bi dob bi dob na bi fiya bi dwar, bi dwar, dike mo doki nyii mwe, an buu kwaama nin kang ba wai sai mon cha fwer mwer bwam naa na tiranghm ba. No mo cham di, mo kweni ri mon b kwaama nin kang mwan bu nene nin moki mon b kang yayama kanghe adda, cho cho yadda bamati nabi tikan dor bero chikori lo we, no bitikan dorberori kwaama an tikan bo ba yakchanga chari lo, no bi yakchangti no bi yagchagum tendi ban dooken damwa no bi dokkendi ba yaa loh we na bi keni, mun ken kwama ri kwama an nenen kino mun kwa chinen yilokori chan wombwen no mun sugi mun ken chori chon nenen no bi doken damwa na bi ken kwama na a tikan bo tiyeu.